بختار الفجر -الفقر-, لأن يعتبر من أكبر التحديات اللي تواجهنا, ويؤثر على حياة الملايين, لما ينعدم الفقر, يقدر الناس يعيشون بكرامة, ويحصلون عالتعليم والرعاية الصحية, بكذا تنفتح أمامهم فرص أفضل للحياة, الفقر يسبب مشاكل كثيرة, مثل, الجريمة, والحروب, فالتخلص منه, بيكون له أثر إيجابي على المجتمع بشكل عام.